الاهم التركيز عالسعادة الشخصية اكثغ من المساهمة المجتمعية - لان انت كلما كان نفسيتك طيبي ومليحة وفغحان بحياتك، كلما تعكس صورة ايجابية للحواليك - يعني انت بدون شعور من عندك عتعكس صورة ايجابية بعقل اللاواعي الي قداموغاح يستقبل، يشوف ابتسامة يشوف ضحكة يشوف انو الدني بعدا بخير ،فانت عتساهم بشكل غير ارادي